توسٹر مشین جو ہوتا، وہ بہت کام آتا انسان کو۔ صبح صبح جیسے ٹوسٹ بریڈ کھانا ہے، ٹوسٹ بٹر اٹر کچھ کھانا ہے، یا پھر ٹوسٹ کے سنگ چائے جو بھی پینا ہے، تو اس واسطے آرام سے آدمی بریڈ ویڈ خرید کے توسٹر مشین میں ڈال کے، اچھے سے کچھ دیر بعد وہ ٹوسٹ ہو کے نکل آتا، وہ آدمی کھا سکتا۔ اب جو توسٹر ملتے دکانا وکانا میں، توسٹرز بھی ایسے ایدم چھوٹے چھوٹے ہوتے، کوانٹیٹی ایدم کم رہتا، مہنگا الگ رہتا۔ لیکن بریڈ آدمی جو ہے، تھوڑا اس سے سستے ریٹ میں اور اس سے بڑے بڑے بریڈ کے پیس مل جاتے، تو بھی وہ آرام سے توسٹر میں ڈال کے کچھ دیر میں ٹوسٹ ہو سکتا۔ اس سے ایدم اچھا اچھا بریڈ مل سکتا، آدمی جو ہے صبح کا ناشتہ ایدم اچھا بن جاتا۔ بڑے بڑے جو بریڈ ہوتے، وہ بریڈ کو آرام سے ڈال کے ٹوسٹ کر دیتے، اس واسطے ایک آدمی کا صبح کا ناشتہ اچھا ہو سکتا۔ اس واسطے توسٹر اچھا ہے۔